Adze kor a mehu a ͻyɛ me serew paa ara yie nye abofraba ketseketse a ͻyɛ n'adwen dɛ onyim nyansa kyɛn panyin. Kyerɛ dɛ, ͻdze no dwuma a oridzi no dze sie osiandɛ ͻmmpɛ dɛ panyin bi bohu. Na ͻyɛ me serew osiandɛ, dza sɛ aberwa tse hͻ ohu no, abofraba kegyina koko do, anaa ogyina egua do mpo a, onnhu.